Chiangaaa, ekeroo, chianga ekero ogosibia chianga, nigo okoreta amache, ekero kwaretire amache, onyabeke chibeseni. Chianga chiao nochibegete iga abwo isiko. Ekero kwanyabekire ebeseni, ochore chianga chindabu na chingundo. Orete esabuni yago, nonya ne omo obeke ebeseni, eyende obeke amache ya ogokamuera na eyende obeke amache ya ogokamuera. Origie chianga chindabu ochake kosiberia chianga chindabu, ase chii- ase ebeseni. Osibie chianga chindabu chionsi pi okamue, bwanekere. Omanye gochaka, naende ekero okoanekera chianga nigo okwonchora, toria koanekera igo buna- buna <hesitation> otaonchoreti chianga, nigo okwochora erinde nchinyara okoba chikoraboka. Ala- ekero kwakorire echi chindabu, oche chianga chingundo osibie okore. Ekero chianga echi kwachi- kwakorire kwaanekeirie chiaomire, nigo okochireta ochiringe buuuuya, ochibeke kando kando, onye ne echisati, kwachibeka kando, onya ne echi iga echinde kwachibeka kando, ekero kwachibekire kando, omanye kong'ea gochia bango, onye kokobasi, obasi.